Hedimee niin̰andaa yak jaa riyalii mbuujeenu n̰ilii nun ner, hedimee niyek kan niin̰ee riyalii tene mbujeen jaa lolii tiigunu herti, riyalii loliii mbujee tiigununu riyalii tiŋ kan nefis neneenugu drufontee ti, riyalii tiŋ kan lutoo gidaynugu dumnan drak tee ti, hedimee ŋan̰andaa niin̰ee yak jaa eyegu tam turŋoonu riyalii lolii dukostee naa ta mii kaa hedim zire, riyalii lolii melee tiigununu, hedimee yak jaa ŋan nin̰aandaa riyalii n̰ilii mbuujee tiŋ ner niyek kan her ti. N̰ee niyek kan her ta, riyalii tiŋ kan lutok yak giday ke drak taandak kay, iichek nenegu yowok tiyoka matta ziretee ti, kay nenee kay taŋ naa kan, ahal nu kan dumnan lutok giday yak drak tandak kay timil ta giday kaa, beer nir ta giday kaa, dildilak n̰ilik ta giday kaa gidaygu dum drak. Maawun taŋ giday yak drak tandak kay, tiŋ ner ta saabun drak tee ti, tiŋ ner ta ndekee drak tee ti, tiŋ ner ta bartuu drak tee ti, tiŋ ner ta lutok nirŋak tindaa kaa lewirek kudiyan ndoŋun sip zoŋtee ti, goosii nu jaa n̰endik taa kaa drak tee ti, tiŋ ner ta mukulay ta giday kaa drak tee ti, tiŋ ner berek ta gigay kaa drak tee ti, annaa taka ta hedimee yak riyalii lolii melee tiigunu « hesitation » riyalii n̰ilii n̰ilii melen ner seref. Annaa tika hedimee riyalii n̰ilii nuujeenu eyek tam turŋoonaa tiigunu ndabaanaka guliytan yoomo dum guliyak nambay bes gindatee ti, tiŋ ndabaanaka batak namarak giitan. Tiŋ niyek kan niigu mbaka ndoroŋtee ti, lutoo giday nugu ju teneritaandaa annaa taka riyalii lolii dukos tiigunu batak de namarak ndostee ti, batak de kay kan ndadakaltee ti, batak de ndabaanaka barik giday gin gaatee ti- Annaa taka hedimee yak eyegu tam turŋoonu riyalii n̰ilii mbuujee tiigununu, lutok ndridrii tan weyin maajuk ta guyoo kaa kakutuunun luŋuri, luŋuri sun bes ta luraŋ kaa luraŋ teeti, lurŋaandaa kaa lutok karan nambaynu kaŋ nenek kaataanu liiteeti, annaa taka tiigununu kay niyek kan daba tirandi wujaa miigu kaa mbaka ndonroŋtee ti, mbaka ndorŋun kaŋ kulak ndosteeti hedime zire hedimeenu « hesitation» yow ndiri «hesitation» riyalii dukosnu jaa n̰ilii ndurbontan.